Dza mɔhwehwɛ dɛ ebɛyɛ nye dɛ wo mber na epon edwuma a wo mber kakra a aka no edzidzi ewie na eguar ewie na nkyɛ ayɛ w'adwen dɛ ɛrebɛda no pɛ bɛyɛ dɔnhwer kor a odzikan no na kenkaan wo buukuu buukuu biara kakra. Eyɛ no dɛm a ibohu dɛ ɔbɛyɛ kakra no nnkenkanee biibiara anapa koraa a ɔbɛyɛ dɛ biibi ayew efi wo ho. Bi so wɔ hɔ a asoɛr ahamakye na abɔ wo mpaa na ma ebɛwie no na afa ad- buukuu biara a ɛwɔ pɛ dɛ ebɛkenkan na ahyɛ ase dɛ ɛkenkaan. Sɛ hɛn mu na ɛtse anaa ɛwɔ beebi na ɛhwɛ na sɛ na enya mber na mmfa nnyɛ hwee so na apɛ buukuu akenkaan. Ndɛ buukuu mpo yɛwɔ abɛafor dze a ɔwowɔ hɛn ahomatrofo ahorow a okitsa hɛn yi dze do epɛ kor bi wɔ wo fone no do a na etse hɔ nnyɛ hwee a, ayɛ dɛ ɛrehwɛ biibi wɔ do n' na akenkaan ara na ɛrekenkaan n'.